Budaya Australia so na nai negara ndia sila dede'an na ala pake dedea Inggris. Bo ma lo negara fe'ek kal bo, nai negara ndia ala hargai lan seli ini, basa hatoli la ndia te sama la bo ma sila tradisin so na hapu faik esa ndia sila fain ndia sila negara na fain ndia nai tanggal dua puluh enam Januari.